انا نضن انو الاطفال سعداء في الوقت الحالي لانو دوكا عندهم- عندهم الالعاب الفيديو وعندهم الانترنيت وعندهم- عندهم كل ماهو جيد جدا في الماضي كانو الاطفال مزالهم يعني معندهمش حتى حقوق لانو يعمل وكانو يبعتوهم يعمل في لوزينات